La mieritseritsy ny vola janoary iaho da midika ho fiantomboha io agnamiko; vola ny fiatomboha satria amignio aby ny fiatoamboany raha iaby iaby; fiantombohany ny tao io aby da gnatsaiko ao voalohany da ny nahaterahany abako babako babako niteraky anakahy